घर मुर्गा मुर्गिया और वन मुर्गा मुर्गिया दुई मेलक होत हएँ । मुर्गा मुर्गिया अपन मालिकके चिनलेत हएँ । अगर मुर्गा मुर्गियनके मालिक कुर कुर कुर कुर, आ लेह लेह, टु टु टु टु करके बुलात हएँ तओ बे तुरन्त कुट्ठ कुट्ठ करत आएजात हएँ । खास करके मुर्गा मुर्गियनकी बुट्टी, अण्डा खान ताहिँ और बेचन ताहिँ पालत हएँ । कोइ कोइ मुर्गा मुर्गिया दुसरे घरकी मुर्गा मुर्गियनके हिर्कनएँ नाएँ देतहएँ । बे भजाए रखात हएँ ।